Mõõdulinti om vaja, et <hesitation> erinevit asjo mõõtaq. <hesitation> Ku saq tahat midägi ehitäq vai midägi hindäle kodo pandaq, sis saq piät kaema, et tä sinnäq kimmähe mahusiq ja ka ilosahe kokko lääsiq.